सच्चाई शब्द से हम सभी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे, मुझे याद आया कि एक बार जब मैंने सच बोला था, तो मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ था। लेकिन सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है, इसलिए हमें सच बोलना चाहिए।